barn var lagt inn á Barna og unglingageðdeild Landspítalans með

af völdum slíms sem vinsælt er hjá börnum félagsmálaráðherra segir að flýta þurfi aðgerðum gegn brotum á vinnumarkaði og lýsir vanþóknun á þeirri meðferð sem rúmenskir verkamenn hjá starfsmannaleigunni menn í vinnu þurftu að þola hluti starfsmannanna hefur verið ráðinn til fyrirtækja sem þeir voru í fyrrverandi leiðtogi breska Verkamannaflokksins segir Brexit hafi kæft alla aðra pólitíska umræðu í Bretlandi það sé nú þingmanna allra að leita lausna til að hægt sé að sigla Brexit í höfn og fara að einbeita sér að öðru undanfarið hafa þúsundir ungmenna í þónokkrum Evrópulöndum mótmælt aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum þau líta öll til sextán ára sænskrar stúlku sem berst fyrir betri heimi ég er ánægð með myndina segir fyrirsætan á einni af umdeildum myndum Gunnlaugs Blöndal í eigu Seðlabankans henni er alveg sama þótt fólk hneykslist henni hafi alltaf þótt myndirnar hans fallegar sem eftir töluverðan tíma var tengt við slím því batnaði batnaði nokkrum vikum eftir að það hætti að Neytendastofa hefur nýlega varað við

sem innihélt of mikið af

bresk rannsókn hefur sýnt of mikið af í ellefu tegundum af

hér heima er mjög vinsælt að búa til slím sumir búa til mjög mikið af því og selja jafnvel hægt er að kaupa bórax í verslunum til

en átta sig ekki á því að í honum er

er matarsóda bætt við og þá verða efnahvörf og til verður það er eitrað ef það kemst inn í líkamann hvernig koma þessu eituráhrif í ljós það eru áhrif fyrst og fremst á húð og til dæmis ef það er verið að hnoða þetta í höndunum þá getur húðin og þá á efnið enn greiðari leið inn í líkamann og það er hægt að sjá einkenni frá

meltingarfærum eins og lystarleysi hægðatregðu og megrun og síðan frá miðtaugakerfi eins og höfuðverk kvíða þunglyndi jafnvel ofskynjanir og einkenni sem hreinlega geta líkst geðrofi hafa komið upp slík tilfelli

hér mér er kunnugt um eitt tilfelli af svona alvarlegri eitrun og það gekk lengi þau einkenni því að það er auðvitað erfitt að tengja þetta tvennt og barnið var komið inn á Barna og unglingageðdeild þegar loksins uppgötvaðist hvers kyns var var þetta geðrof þetta voru sem sagt einkenni sem samræmast geðrofi sem sagt ofskynjanir og slík einkenni en góðu fréttirnar eru þær að þessu barni batnaði á þrem fjórum vikum eftir að

hætti að handfjatla slím og þess vegna er svo mikilvægt að benda foreldrum á þessa hættu að þau fylgist með börnum sínum og eins að læknar séu meðvitaðir um þessi einkenni félagsmálaráðherra lýsir vanþóknun á þeirri meðferð sem rúmenskir verkamenn hjá starfsmannaleigunni menn í vinnu þurftu að þola og flýta þurfi aðgerðum hann fundaði með aðilum vinnumarkaðarins og eftirlitsstofnunum um málið í morgun forseti a s í segir að beita verði úrræðum sem lögregla Vinnumálastofnun

hafi fréttastofa hefur rætt við framkvæmdastjóra nokkurra þeirra fyrirtækja sem voru í viðskiptum við starfsmannaleiguna menn í

fyrirtækin eru í byggingariðnaði og veitingaþjónustu allir þeir sem rætt var við fordæmdu meðferð starfsmannaleigunnar á starfsmönnunum og sögðust alfarið ætla að hætta viðskiptum við hana tvö fyrirtæki hafa ráðið

verktakana beint til sín eftir að upp komst um málið nokkur fyrirtækjanna höfðu hafið viðskipti við menn í vinnu að nýju í lok síðasta árs eftir að hafa hætt þeim tímabundið eftir umfjöllun Kveiks í haust starfsmannaleigan hafi staðhæft við þá að búið væri að leiðrétta það sem betur hefði mátt fara í starfseminni í kjölfar

að réttindi verktaka væru virt í hvívetna auk þess sögðust framkvæmdastjórarnir hafa gert ráð fyrir því að rannsókn hafi hafist á fyrirtækinu

eða úttekt gerð á því á vegum hins opinbera og fyrst það væri enn starfandi hlytu úrbætur að hafa farið fram forseti a s í sagðist líka fréttum RÚV í gær hafa gert ráð fyrir að búið væri að taka á málinu enda langt liðið frá umfjölluninni öll fyrirtækin sögðust hafa fengið afrit af launaseðlum

samkvæmt ákvæðum í lögum um keðjuábyrgð en ekkert hafi verið athugavert við þá það hafi því verið áfall að heyra fréttirnar af starfsmannaleigunni allir sem rætt var við kölluðu eftir því að eftirlit með starfsmannaleigum yrði hert og viðurlög yrðu við brotum á réttindum starfsmanna Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra fundaði með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins Alþýðusambandinu Vinnumálastofnun og Vinnueftirlitinu í morgun og lýsir vanþóknun á þeirri meðferð sem rúmensku

verkamennirnir þurftu að þola og segir ljóst að hrinda þurfi tillögum starfshóps um félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði í framkvæmd sem allra fyrst sem og nauðsynlegum

lagabreytingum sem gera þarf forseti a s í segir hægt að stöðva svona framkomu það þurfi að samhæfa aðgerðir og einhver þurfi að taka ábyrgð á verkalýðsfélögin geta ekki verið stíga inn sem félagsmálastofnanir aftur og aftur

heldur þarf að beita úrræðum sem lögreglan hefur Vinnumálastofnun Vinnueftirlitið skatturinn og svo kemur til kasta stéttarfélaganna að reikna út laun og krefjast þeirra

kemur til kasta stéttarfélaganna að reikna út laun og krefjast þeirra að taka höndum saman og stoppa

Miliband fyrrverandi leiðtogi breska Verkamannaflokksins segir Brexit hafa tekið yfir alla pólitíska pólitíska umræðu í

í Brelandi nauðsynlegt sé að komast að samkomulagi sem fyrst svo hægt sé að einbeita sér að öðru hann segir kvíða og áhyggjur oft og tíðum einkenna andrúmsloftið á breska þinginu

þetta segir Miliband þingmaður og fyrrverandi leiðtogi breska Verkamannaflokksins málamiðlanir hafa síður en svo einkennt umræðuna í breskum stjórnmálum í aðdraganda Brexit og hefur Verkamannaflokkurinn sakað

um að vera einstrengingslega

verkamannaflokkurinn hefur þó sjálfur ekki farið varhluta af gagnrýni og er legið á hálsi fyrir að bjóða eingöngu upp á háværar gagnrýnisraddir en engar hugmyndir að lausnum Verkamannaflokksins setti fyrir helgi fram hugmyndir um breytingar á Brexit samningnum sem meðal annars fela í sér tollabandalag við Evrópusambandið Miliband tók þátt á málþingi um stöðu

og hnattrænar áskoranir á grand hótel í dag sem haldið var í tilefni tuttugu ára afmælis Vinstri grænna talsvert hefur verið rætt um andrúmsloftið á Alþingi Íslendinga undanfarið en hvernig ætli andrúmsloftið sé á breska þinginu á

þessum óvissutímum

Miliband segir breska þinginu og þjóðinni allri mikilvægt að fara að einbeita sér að öðru en Brexit

Þorsteinsson fyrrverandi formann og núverandi

í formannskjöri á ársþingi k s í í dag Guðni fékk hundrað og nítján atkvæði en Geir tuttugu og fimm atkvæði honum var þakklæti og auðmýkt ofarlega í huga að kjöri loknu ég fyrrverandi fyrirsæta listmálarans Gunnlaugs Blöndal segir að henni hafi alltaf þótt myndir listamannsins fallegar og skilur ekki að fólk hneykslist á þeim þótt það megi það hennar vegna óhætt er

að Gunnlaugur Blöndal hafi vakið mikið umtal og náð að

umdeildur nærri sex áratugum eftir andlát sitt þegar fréttist af því að myndir eftir hann hefðu verið teknar niður af veggjum Seðlabankans af því að þær fóru fyrir brjóstið á einhverjum starfsmanna bankinn tók þátt í

þar sem fjöldi muna og verka úr safni bankans var til sýnis og lagði fjöldi fólks leið sína þangað og var straumurinn ekki síst þyngstur að tveimur málverkum eftir Gunnlaug af fáklæddum konum meðal þeirra sem skoðuðu myndirnar var Svala fyrrverandi fyrirsæta sem taldi sig þekkja sig á annarri myndinni ég

já ég sat fyrir hjá svala segist vera hissa og sér þyki mjög einkennilegt að fólk sjái eitthvað óviðurkvæmilegt við myndirnar umdeildu miðað við ýmis önnur verk eins og þau sem hún segist eiga sjálf við

hræðilegar á móts við þetta og þetta er bara fallegt já já mér hefur alltaf þótt fallegar myndirnar hans Gunnlaugs hvernig var að sitja fyrir hjá honum

afskaplega þægilegur og yndislegur og konan líka elskuleg hann talaði samt eiginlega aldrei neitt við mig svala segir að Gunnlaugur Þórðarson hæstaréttarlögmaður hafi á sínum tíma spurt

hana hvort hún vildi sitja fyrir hjá Gunnlaugi og þannig hafi

aðspurð hvort þetta hafi verið erfitt

sínum tíma segir hún að það hafi alls ekki verið enda hafi enginn vitað af þessu hvernig finnst þér að hitta þig

ég hef aldrei verið að hneykslast á svona myndum Danir ganga til þingkosninga á fyrri helmingi ársins en kjördagur hefur ekki verið ákveðinn kannanir benda til þess að litlu muni á fylgi fylkinga hægri og vinstrimanna

spáð knöppum meirihluta í könnunum ef það gengur eftir formaður jafnaðarmanna líklega forsætisráðherra í stað Lars sem gegnt hefur embættinu frá tvö þúsund og fimmtán stjórnarmyndun í Danmörku getur verið flókin því níu flokkar eiga sæti á

á stundum hefur afstaða fjögurra þingmanna Færeyja og Grænlands

sem berst fyrir sjálfstæði Færeyja forsætisráðherra hefur í hendi sér hvenær kosið verður en kosningar verða að vera fyrir átjánda júní þá verða fjögur ár frá síðustu kosningum þögul mótmæli sextán ára stúlku hafa orðið ungmennum víða um Evrópu innblástur til að láta sig framtíðina varða þúsundir hafa undanfarið mótmælt aðgerðaleysi stjórnvalda í umhverfismálum börn og ungmenni í Belgíu Þýskalandi Frakklandi Sviss og Svíþjóð hafa undanfarið komið saman til að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum hún er sextán ára gömul og hefur síðustu ár vakið athygli fyrir þögul mótmæli sín hún byrjaði á að taka sér stöðu fyrir framan sænska þinghúsið en hefur síðan ferðast víða til að vekja athygli á umhverfismálum og nú er hún orðin fyrirmynd barna víða um Evrópu eins og sjá má á samtali hennar við nokkrar stúlkur sem stóðu fyrir mótmælafundum í Brussel

ósk barnanna allra er að stjórnvöld verji meiri fjármunum og tíma í umhverfis og loftslagsmál þau vilja að á þau sé hlustað þeirra er jú framtíðin myndavélar sem fólk setur upp heima

sér til þess að fylgjast með börnum sínum geta veitt

aðgang að heimilinu heimila fer ört vaxandi til dæmis er fólk farið að stýra hita í herbergjum eða ljósum á heimilinu með símanum sínum í

gegnum þar til gerð forrit þetta getur sparað raforku og þar með nokkrar krónur hægt er að stilla kerfið þannig að ljósin séu slökkt ef enginn er heima en hvernig vita tækin okkar að allir séu að heiman

fær að tala við þráðlausa netið heima

gerir lausnin ráð fyrir því að ég sé heima eða

og svo framvegis Ingvar ræddi heimilana á messunni um helgina hann segir að fólk þurfi að vera meðvitað um hvaða tæki það eru sem koma inn á heimilið myndavélar sem fólk notar gjarnan til þess að fylgjast með börnum sínum eða gæludýrum eru ekki alltaf öruggar þetta er kannski það tæki sem mér finnst kannski svona hættulegast að fara með

frekar en gæði þegar það er að kaupa sér svona tæki kaupir kannski einhverja ódýra græju frá ali þarna er í rauninni bara

inn á heimilið þitt fyrir óprúttna aðila til að tengjast myndavélinni og fylgjast með öllu sem er að gerast inni á heimilinu þínu hlusta á samræður og taka þetta efni jafnvel upp Ingvar segir mikilvægt að fólk muni eftir að breyta lykilorðum bæði hér heima og erlendis hafa komið upp atvik þar sem ókunnug rödd berst skyndilega

frá tækjunum það hefur heyrst rödd foreldrarnir héldu að barnið væri bara sofandi ljúfum svefni og allt í einu heyrist einhver skrýtin rödd innan úr barnaherberginu það er verulega

nú er ókeypis í tólf sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu í tilefni af

boðið er upp á ýmsa viðburði ein af laugunum er

í Garðabæ þar er Þórdís Arnljótsdóttir já

er meira að segja tónlist á fullu og hægt að dansa á bakkanum

áður með atriði í sundlaug áðan

að sjá eitt stutt atriði og

verður víðast hvar prýðilegt

hæglætisveður í flestum landshlutum en þó frekar kalt hitafarið verður öllu sveiflukenndara strax eftir helgi og

aftur komið á topp ensku úrvalsdeildarinnar eftir sannfærandi sigur á Bournemouth í dag aksel og Guðni Bergsson var endurkjörinn formaður k s í með yfirburða

lagt inn á Barna og unglingageðdeild Landspítalans með geðrofseinkenni af völdum

kaupa eða búa til sjálf félagsmálaráðherra segir að flýta þurfi aðgerðum gegn brotum á vinnumarkaði og lýsir vanþóknun á þeirri meðferð sem rúmenskir verkamenn hjá

menn í vinnu þurftu að þola hluti starfsmannanna hefur verið ráðinn til fyrirtækja sem þeir voru í

fyrrverandi leiðtogi breska Verkamannaflokksins segir Brexit hafi kæft alla aðra pólitíska umræðu í Bretlandi það sé nú þingmanna allra að leita lausna til að hægt sé að sigla Brexit í höfn og fara að einbeita sér að öðru

Blöndal í eigu Seðlabankans henni er alveg sama þótt fólk hneykslist henni hafi alltaf þótt myndirnar hans fallegar þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri því næst hefst bein útsending frá fyrri undankeppni söngvakeppninnar í Háskólabíói þar sem flutt verða fyrstu fimm lögin af þeim tíu sem keppa til úrslita en við segjum þetta gott að